Bueno, navio ya chir te ya chir ioo sava'i ga ka kaii ioo sava'i a vece ni tu kakali, kajalari pero pues este yaka chir pues intaga, bueno nuuyo nta chuu viko nuuyo, kasani yaa, kajita jail ji toro, este este kajita j'ali ji toro, ka jitaj'alali jenoa'ii yua ko viko bueno kuu viko nuu yara chir como chir ni joranu tauii, tu, tu, tu ioo ja kuani, kuani salanya vala kuui jenoa'ii tau vina kai, tau, tau, ni kaji antes vina chir tua chir pues tiempo'u na sama mali vina kajika koi'i ichi nuu jika kajikaku'i, chhakoyo'ii, a ioo in tau solama vala kantakuui jenoa'ii este, bueno kajito diferente'yo vina pero pues nuoni'i pos sava'i vala ini'i te ioo sau tuo te pues ni modos soa ioo ma vala.